أقدم هواية عندى هى المطالعة بديتها من وأنا صغيرة وكان عمري مثلا أحكاية ست سنين كانت ماما ديما تشتريلى في القصص وبالبا كان يشريلى في المجلات، بداية مجالات ماجد والعربي الصغير وتربيت عليهم، هاك أي حاجة تتحط عليها عيني ديما نقراها ونحب ديما نقراها، وتوا رخمة إنى يا ربي بعدت عن الكتب من السامة، أما مازالت نقرا حتى في الفيسبوك ونقرا في الواتساب ونقرا ونهبط في الكتب بى دى إف.